انك تعمل شاندوتش دي اسهل حاجة ممكن تعملها ف حياتك. عشان تعمل شاندوتش بسيط لازم يكون عيندك عيش، طبعا احنا عبندنا ف الصعيد العيش الشمشي، ممكن نعمل شندوتش بالعيش الشمشي عادي جدا، بافتح الرغيف ونحط فيه أي حاجة انت عايزهي لحمة بطاطس جبنة طماطم ، أي حاجة انت ممكن تحشيها. حابب شندوتش فول وطعمية بتجيب العيش المصري العاداي، تفتح الشندوتش وتحط فيه فول ووطعمية او ممكن تحط فيه بطاطس و باجندال، او ممكن تحط فيه لحمة ويبقى حواوشاي.